Kullel fof ngel ɓurmi hulde ko baajol. No ɗum wayi ni mi suusa ɗum, no yahrata ni, no siforii ni. Kadi so ngati neɗɗo tan ine waawi warde neɗɗo. Baajol kay mi suusaa ɗum ni.